<noise> toh-toh Hankan kachi tururu fassara agahiŋ ka kwai nan kaŋ e na hayni duma, dumayando a ga marguka kalama ka ka zanji zanji ka kwaraŋdi ka dakai niga forumo ban kan atai, sannaŋ ba safayando agahin ka kwai, farr al ar a ta ba a wasu kwai faryando nankan e gaduma kabada nan kulu, zama dadan nodinno agatar ka duka, dumayaŋ watai nodinno a gatarka duka daduka agadan agadakai inga hayawoban no dinno aga nwa. Kuma asifatta zari, chino a gafatta, chinda labo yay na ga fatta zama zarora da fatta dun gayo ga a gama dungayo gumo. Sannaŋ tururu foyaŋ imini nwaray kali e ma farga e se dira nan gora, zama da afoyaŋ ha a foyan hanga gasandi, a foyanmo za eni nwaray shikenaŋ e gadira zama ba’afo e masallacho jarga afo fatta e nwaray kali e farga a mangu kadira, da chaat gano e du adu ka dira aysibay Hankan Hankan kachi yadin dimanchi ni dimachi kan ninai ha ay sibachi zama ay si bay dai. Kuma a kwai daduka farora ba ay bairino hayŋiya agahin ka kwai kadu ka, da sallai ni gazai da hala burkaŋ danga fundo, da da go charbanda kadira danga fundo in ga kachin a fassara, aywo dai wankan ayga wani no ya dan watufo aykan gawani hayfo fassarawayan diman chi kan e naydan arabunbu ay sa’te, nima inga kachi ay fassara, yakamata.